Dim mbi wud anne Ejagham ekore edim ke erig erom ō erom nong ebae erom nong eku erom nji okikun mmon owae oji ikor obasi oji nari ye ari orang eresi egome e ne egim mbi wud ekuna eyima bi-rom kin eyim mbi mfa nan na ekima mbi eyim nong egome ebu egome nji sobim wae okifini nji okob ebi osu ebi kprank. ebi nji akob asik na wae okikun okim egome ebi nji ebard obard okeb mmone nked owa ofini egome aji kprak okima aji ebu nji esobim ebu mfang asum okikim nyi nkim ebae ebae mare okikima nsum ebae ebae ebae ebae okak ke ebi okor ayip ama okak okuri ngun ama ojikim ka ngun enok efu okor akang ama ochak ebu wae ochuk nyi na aminge eyim na akem ama ma areng oreng anor okima okim okim okim okim okim okema okem okem okem oke ejim ochor ngara eya nyi nyi arod anok okak mane ebu ye ō okuna aku ma abi ō okim ma ka ngun onok okim aku ma ebim ama ka ngun abi abard okun mane mmon akang okak afor okun ejim eja okak okun ngara nyi ye nyi nyi nyi su anyi okak ama ge mbi bi fu nok bi mbibi nok bi fu okun man ambigi eyim ama afor ma areng m ama Ma wae oke anor oke feb okak okin mbue obue ka omochibe onok ochibe nji okak okak anor nji tad achibe agban ogban ka nyor oki mage mbi bi-fu-bi-nok bi-fu ochibe ochibe ochibe aminge eyim mbi ekak anor ke eyim nyitad ofini mbiki ebae esir okak afor os os eki etonghe ojeb eyim edim anyi afor onok ofini okak ochibe. oyu en ebu akange abik ebu ngare abik ebu aminge eyim abik okpo bue ebue ebik kpokid mor osep osui oki ka nsi okim mbi feb okiri okak ka nse okara anne adi ebu eyim ebu eresi na wae okikim mkpak ersi egome self eri anor erong nji sobim na nji obord aya nji obora aya okifingi nji erong okim nji chin chin chin chin chin okak ke ebi okak ejum feb-feb ngare o eh ngu ngu nyam o ao osi o jen jen o ekporoko o okin okak kpe ebu okpi nti o onama nyam eya o onam okak okak ayip ama okim ke ebi okak aku ama oma ge nji ebi. ofinghi abinghi egim ama ebu aje nsepe ari otasi ne ore afor okey mbi okak feb afor egome nchane enok ebi o okak anor eyim abi afor ka njak a ndip onok okr mmon otasi oba omeghe se egome nji mfa esi nga nki sui nki ka nsi okikor mor otasi oba osuk oki ka nsi ken ofok otasi o omaga nji kor osor ngun ken ofok otasi nchane okikor ofuk onok ofuk o bue obu-obue Osui nji okika nsi na aji afor enbi obak feb. okara anne kin ersi erong ere mkpak ebae nyi wud ekima eresi nji ebare okikim nji na abi ō okikim nji na aku mfin ō okikim ebu okima na aku abi okisu fukpa ersi nchane ebu kin eh eh nse mbae na okim ō ogane ogane nse mbae nsir nni nong anne areh ka nju ochak nji feb. onok ochak okun nji okak ebi njitad okor akang osu nyi kprank. onok osu oyikieakob ama afor orere ayip ama afor ofuk oyor kak ayip matad ma okikun okim ka ngun ayip ama afor na akiyim eresi nchane ebi enok ebi okun mbiki yid oyunghe ka nyor ebu enok ebi osui man okika nsi osu nji kprank. okikak ayip oyiki akob ama osu nji kprank oki ofuk ayip amafor okpo kak ayip matad okposu nji kprank okun oki ebu okun aku ma abi okikun aku ma abi ebu oka nok se okonge aku because ka mfam mfa anne chang akpo kange eyim okikun aku nchane okak afor otame aku nchane ka ayip na ebi aji okim ka ngun aku nchane ka ayip na ke ebi aji okim ka ngum aku nchane afu anok afu okak akang ejim o ata abasi e jen jen osi o na wae okak afor a okak bi-fu oyunghi akank na abighi yim ama afor ebu bi-jebe ka nyor ekin mane eresi aji afor okak ochibe eyim mbi afor so oyibi nji-ne kak so Ka mbi oma ge mbi anor bi kiyak ka nsi ochi be mbi feb okin obue omenga se akank abik ambigi eyim abik okin mane obue onok obue nong okim anor nji obak okeba nji obak okeba nji ayip anok akud etu anne mbatad akima ersi chang amaga ayip akod ka ndip anok asua anor se okim ersi anyi afor okimaga ayip ke ersi ayip anok akuri uye ka biji odi anor njin-e oyuk ojeb ame and obia kin wae oba menghe se ayip akud ke eresi okichibe oyunga nji ndip eye achibe ayima kak kak kak kak kak na ayip akud ke ersi nchane okun osui okika nsi kin ebu wae okima nji mbango eresi kpe mkpak esirr eri ebu nji mbang okikun mbang ogok mbang anyi kprank. onok ogok mbang okikun ayip asu ma ate asup ching. okin oyuri ka mbang nchane afor ogok mbang e nchane okeb mmone bise okak mbang o nchane otuk ayip asu ama afor okak ka mbang nchane so oyima anor se aku ama ayane afarmer okikun okim ersi nchane osu feb okun efor eja oyae ka ebi nchane ekpiki ayip ama fene oyuri afor achara amar afor anok acha afor okikam okikam okikam oyima anor omenghe erong se ayip ma mfa abik ma nki kor nkim ersi nji mfa ebi ere mme ndi onok oyim or or ayip ama afor feb. ma akibi a okim eyim okikim ebi nchane Okim ka ngun na ayip ama afor okak akang okak ngare okak ejim okak jen jen nji wae onora okin okim eyim eji kpe ekporoko na ekara o kpe eh eh ngu nyam ō kpe jen jen kpe awomo osi yima kak afor feb. ayip ama anok akpo fu wae osu ersi eja okok anok okak okpor chibe mbi feb ka oka chibe mbim abi erong ekicha ka ndip ebi bi yak and emo nob anor oki chibe mbi feb oyima mbibi fu kor osor obui eresi eja onok oba chang se okikim okim oki mbi anor chang oriba mbi o okpor ba okipor oba oba-kpor oribe mbi okeb eh ebu akang abik ebu ambi gi eyim abik ebu akabik okpor kor okak feb ekora se wae okpor kor ayip onyard afor kor osor eyim abi bi bi bi eredek okikor ayip ama afor obakak feb obue nong obua anor ojak oja oyime ejum etad ebu osuk nse ama ō ebu ofak a ngum ō ka nong okim anor eyim nji tad ochard eyim chari chari chari chari chari oki okimage ebi nchane eyima mbibi bik omo oji ojikibe afor ka mkpe ekok ochika se eyim abi afor bibi njie nji nga agba ma ore okima ayip areh a kob akod nong akpo nong anakae ō okikim eyim kpe nong okim anor eyim ki ngum eya nyi okim anor eyim ajor kpakarak abord obard kpe nne adu ngor abak amoenghe se okim eyim okiba oba nob ebu osuk nse mmi okibak eyim aji afor ebu are nne otard ntor nne chang nyor otuma eyi mbi okikuma afor ebibid wae oyima eyum etard osu nse ofak ngum eya onabe ngum eyim abi mbibi nok bibi osui ojiki ka nju nong osui anor ojiki ka nju Okikeb nge ma wae osuk anpr mfa mfa oba bak mbi nse eyim nong mfine mbi wud ekima ka bi-rom mfuni oki anyi ke etim abak nong aba anor na nyi wae okikim okak ekub jif jid jid ebu nkud ofor na wae onama a nyi akibika kr ebi nyi okikim okikun mfuni anyi anor afor atwm akiba erong afor abatopa akim eyim ama afor okitor abor se wun nyor yim mbifa oyika mfune oyiki mmon mmon ikong okare nyor mfa nong atu na anor nyi akituri nyinr feb a su nyi anok asu nyi okikeb ati ma akek mfuni na okeb kw mguni areh anor akpi okek nyi akok nji akok oki keb okek onyi afor okara abor na abi kurq akr mbi feb. anok ake nyor ayi ma eb <hesitation> mmon mmon ikeng afor ayima mmon mmon ikong nchane anok aturi feb ye erong akisu mmon mmon ikong anyi afor ake nyine feḅ. akin abakia afor kin kae okime eyim mbi mfa okifon osi du nyam na areh a okiyim okak ejim okak akang ambighr eyim ma ajebe ekuma afor bi-fu. bi nok bi-fu okak mon ayip okak ayip anok afo. okun man nje anyi nyi ibem anyi nyi aruna se mmon mmon ikong okak onok okak mmon mmon ikong anyi afor okimage excuse mr okima gr nyine afu anok afu wae man okun aku okqk kak aku ma akibik ntim yid ka otot se Omaka ama ken okun mfuni okak krn oba kpor kak aku, aku ama akiyud ka mi ka menghe aku ma wae okikak ka eyim ajinor afor ma akikik ayim aji afor mbi okikim anot obiri mfuni anyi a mfuni anyi ati õ de mme nkak aku ma se ma akibik okak aku ama neim yid onok okak aku ama afor omrngha se aku nchane abik oyunghe akank ama atabasi na areh õ ambighe eyim na areh õ okak onok okak feb o-chibr ayunghe obui ebi anyi afor obua anpr wae omenghe se de bi ebikpor obi-re wae okpor ba obakpor ribe ke eyam njitad obakpor ribe eyim abi afor mfuni nor okikak mfuni ebu okikim mfuni chang omaya mfuni akumi ka ngua ati aching akpor ke ebi mfuni anok akpor ke ebi ojeb orokpor ojebe kpe obiri nyine ko ochi chang akpor kod edim mfuni anoba anor okim nyi akpuru ko ochi anor anok oma ge abibi oba kun man mfuni okak ekora se ochibe õ ekora se obui kpor obui monsed õ onok obui monsed obakun bi-isonge eba ochibe feb osui kpuk oki ka nsi okpere akara anne adik kin wae eh <hesitation> oyim bitad erong nong osep ochu ka yin eyim mbi wud edik ke erom osep ochu okpera na nkon okikun nkon nyi anyae anne or ebu chang õ ojak ojinam kor ogim rbu areh õ okor akare anne abua obu wae ndor õ onok obu osu nyine kprank ogok anok ogo k nyi ochu ori na mmon mmon ikong okare anne Ayim anyi feb afid ochu etu abon asop ka ngan nhi eje nyi anok akim osep ochu akiji aji bong ochu anor oyi se ochu mbi oyua ka osep obibi osep ambi afor na afanikong mbi efona anor na abon anakae ma ngun nyi eje ka echi a ayima okun anor ngara anyi akak yim monche nnekae eyim edima mbim okim monche nyor akpia ajene ejen ekard akuma anor nyin ava akima okim eyim ye ayina akok akong õ monche ayin akok ẽ jen jen õ ye ayin ayin anor akpia anor nyine owa ayima eyim anyi nor afor kin anok akpi eyim ayi afor aki-menghe se ochu afira mbine ofid <noise> akimenghe se ochu onok ofid mbi feb. okikun esuk akpu ayighi feb. se that oka je aka ayip anok oyim eyim mbi afor feb okam mbi obakin oke okak <noise> ka osep anyi afor osep omaga mbi okid ka ngun onok okid ka ngun okpor aaa aje akanob and aje aku nob onob wae omage ẽ ma akpor ka ngun onok okak aje ame afor akid kpe <hesitation> eron sui mbi ki ka nsi onok osu okiyin anne <noise> akiba na nse aba gba a afor feb ochibe obak ã okara na nong wud ekim eyim bi erom anor